पाँचतिती गनत जिना हे कह्लेसे जिरो, पाँच, दस, पन्द्र, बिस, पच्चिस, तिस, पैंतिस, चालिस, पैंतालिस, पच्चास, पच्पन्न, साठी, पैंसठ, सत्तरी, पछत्तर, असी, पच्चसी, नब्बे, पन्चान्बे, सउ ऐसे कर्के क्रम अनुसार बढत् जाई आगे।